Omboguapi <noise> ko kua marco legal jei supe va, oime vaera oike korepoti tetara reta peguara, <noise> jare omboetekata ko jokua omboguapi va, <noise> esa kuae kuatia mbaeti yave ngarako mbae teta okuakua <noise> jaema mburuvisareta <noise> omae kiraitako omboyao <noise> tetatetarupi <noise> kua korepoti